<hesitation> Lokon'ny maso, zay hitako, misy mentso, misy sôkosôkolà, misy mangamanga, misy maintiny, dikan'izany magnerantany mety misy eo amin'ny folo na latsaka eo ny karazagna lokon'ny maso.